אַקְבַּר חַיְוַאן שְׁפְּתוּ כָּאן פִּיל פִּי חַדִּיקַת אֶלְחַיַוָאןַאת, כָּאנְת פִּי זִיַארָה מְעַא אֶלְעַאִלַה פִּי ṣֵיף, אֶלְפִּיל כָּאן כְּבִּיר בְּזַאף פִּלְחָגְ'ם וּמְהַיֵּב פִּלְקוּעָה דִּיַאלוּ, חַסִית בְּאֶלְאִעְג'אב וּבְדִית נְחַבּ אֶלְחַיַוָאןַאת אֶלְכְּבַּארָה אַכְתַר.